די וועקיום קלינער האט א שטעקן וואס מ'קען אנכאפן און אונטן פון די שטעקן גייט אויף די ערד, און ס'האט א עפענונג, און אינעווייניג אין די גרויסע פלאץ ווי פון די וועקיום ליגט א פלאץ ווי מ'קען אריינלייגן א בעג ווי אלע שמוץ גייט אריין, און ווען מ'צינד עס אן <hesitation> ציט עס אריין מיט לופט אלעס וואס ס'פארט אריבער און אלע שמוץ גייען אריין אינעווייניג.